Arakarak le tragno fa nao tragno ratiraty eo eo am enignale ka hatra am telo hetsy. Fa nao tragno tena soa, eo ho eo Telo hetsy ka hatra amin'ny Telo tapitrisa.